Matetiky andro aligny zah mandry adiny enina ake na adiny dimy satria zah mandry amin'ny sivy aligny na amin'ny folo kara igny de tsy mentsy mifôha amin'ny efatra na amin'ny efatra sy sasany ndraindray izy adiny efatra fô mandry mandry amin'ny reka-rekambifolo ake mifôha amin'ny telo mandrena, a-fô ny lera tôkony normale andrien'ôlo tokony hoe adiny valo izy koà araka ny recommandation ana dokotera.